<noise> iya nyawa an kia wo sabar to nako sabar uwa kan <noise> iofi uwa an kia nyawa an kia wo sabar de pokonya <hesitation> nako wo sabar uwa sokonoke uwa ankia wo sabar ngaro ka nyawa ina ngamo nako ngone <noise> wo temo ka jaloa <noise> kan bisa wo sabar iofi to wo sabar kan lebe iofi nyawa dokama inakia so komane duru nako ngone nanga sinyia marabaka ibersi kan mane lebe wo sanang to itu <hesitation> mane ngoe ka de ma ngoe kato sabarang oka osabar de aje mane ja loloa nako wo sabar uwa kan ja torou.